طبعا يعني خلني أشرح لك طريجة حجة طهي الكبسة <hesitation> اللي تعبر يعني من الأكلات المفضلة عند كثيرين <noise> تجيب جدر كبير تحط فيه زيت و <hesitation> وسخنة، بعدين أضيف بصل وحركه لين يذبل، وبعدين أضيف اللحم وأجلبه <hesitation> وأضيف الطماطم وهذي التوابل كلها، بعد- بعدين أضيف الموية <hesitation> لين يغلي، تجريبا يأخذ لخمسة وأربعين دجيجة. <noise>